ʻo ka inoa o kēia moku āiwaiwa ʻoia hoʻi ʻo mokulana. ʻaʻohe lua e like ai me kēia moku ʻoiai he moku hoʻokalapukua nō ia. ua kūkulu a paʻa ʻia kēia moku e ka poʻe hawaiʻi. o kekahi o kona mau ʻano hoʻokalakupua hoʻi, ʻoia kona hiki ke lele i luna i ka lani a luʻu i lalo i ke kai. no ia kumu, ʻaʻohe lua e like ai me kēia moku.